hafi átt frumkvæðið að viðræðum um kaup á félaginu síðastliðið á föstudagskvöld hann telur ekki að WOW

hefði orðið gjaldþrota útlit er fyrir bestu kjörsókn í áratugi í þingkosningunum í Bandaríkjunum langar biðraðir höfðu myndast þegar kjörstaðir voru opnaðir í morgun mikill sjór er kominn í flutningaskipið Fjordvik sem strandaði í Helguvík á dögunum óttast

það geti sokkið listasafnið á Akureyri kostar nær tvöfalt meira en áætlað var í fyrra átta hundruð og fjörutíu milljónir en ekki fjögur hundruð og fimmtíu talið er að níu af hverjum tíu opinberum framkvæmdum fari fram úr kostnaðaráætlun á þriðja hundrað eru á biðlista hjá Vinnumálastofnun eftir atvinnuúrræði fyrir fólk með skerta starfsgetu forstjóri stofnunarinnar segir þörf á frekari fjárveitingu Skúli Mogensen hafði frumkvæði að viðræðum um sameiningu WOW

og Icelandair þetta segir forstjóri Icelandair Group hann segir að samruninn valdi ekki hækkun á fargjöldum aðrir þættir ráði því hefur nú til skoðunar kaup Icelandair Group á WOW

og segist forstjóri Icelandair Group vonast til þess að kaupin gangi eftir í þessum mánuði sérfræðingar telja að samruninn geti orðið flókinn sameiginlega eru félögin með um áttatíu prósenta hlutdeild í brottförum frá Keflavíkurflugvelli en samkeppnisyfirvöldum ber

að taka tillit til alþjóðlegrar samkeppni þá má heimila samruna sem talist gæti skaðlegur ef hætta er á að annað félagið hverfi af markaði bogi segir að frumkvæðið að viðræðunum hafi komið frá WOW

var WOW á leið í þrot nei ég held ekki WOW hefur verið rekið með miklu tapi hvernig ætlið þið að snúa rekstrinum við við

getum ekki sagt neitt um það á þessu stigi við vorum með þeim þarna um helgina og komumst að ákveðinni niðurstöðu ef fyrirvarar klárast í þessum mánuði og við tökum við félaginu og kaupin ganga eftir í lok mánaðarins þá förum við að vinna þessa vinnu

nauðsynlegt fyrir ykkar rekstur að fargjöld hækki

þetta leiði ekki til þess og bæti þar af leiðandi rekstur ykkar ekki þessi samruni nei en ég held og hef sagt það áður að flugfargjöld hafa

verið of lág flugfélög eru að selja sætin sem þau eru að framleiða undir kostnaðarverði og það er bara ekki sjálfbært til langs tíma þannig að samruni mun ekki hafa áhrif á verð heldur eitthvað annað í rauninni bara sjálfbær rekstur og umhverfið okkar hvert verður hlutverk Skúla í hinu nýja félagi það hefur ekkert verið rætt en ég vona svo sannarlega að hann verði viðloðandi félagið áfram

og þá Icelandair Group Skúli Mogensen stofnandi og forstjóri WOW hefur ekki orðið við beiðnum fréttastofu um viðtal frá því tilkynnt var um sölu félagsins í gær hann sagði í færslu á Facebook í dag að síðustu þrír sólarhringar hafi verið einhverjir þeir erfiðustu sem hann hafi lifað hann hafi þurft að taka ákvarðanir um framtíð WOW air á mjög erfiðum tímum en þetta hafi verið besta leiðin til þess að tryggja framtíð WOW nánar verður rætt við Boga Nils í Kastljósi að loknum fréttum

hvers vegna flugfélögin hafi farið þessa leið svo ræðum við líka við Guðmund Ragnar Magnússon

í þingkosningunum í Bandaríkjunum bæði repúblikanar og demókratar búa sig undir langa kosninganótt þingkosningar í Bandaríkjunum snúast gjarnan um sitjandi forseta

þykja að mörgu leyti dómur kjósenda um störf hans í ár verður engin breyting þar á

fram á fjölmörgum kosningafundum síðustu daga og verið glaður með viðtökurnar

forveri Trumps hefur dúkkað upp í kosningabaráttunni á síðustu metrunum hefur verið hart skotið í báðar áttir um leið og kjörstaðir voru opnaðir í morgun mynduðust langar biðraðir það er nokkuð ljóst að búast má við spennandi Ingólfur Bjarni Sigfússon fréttamaður er á kjörstað í Virginíu í Bandaríkjunum Ingólfur hvernig hvernig er staðan þar hér hefur gengið á

prósent höfðu greitt atkvæði

ákveðnum ríkjum hér á austurströndinni og og við minnum á að það verður frekari umfjöllun um kosningarnar í Bandaríkjunum

í

sem hefst núna klukkan tuttugu núll fimm

RÚV punktur is sýnir svo beint frá

c b s sjónvarpsstöðvarinnar og hefst útsendingin klukkan eitt í nótt

sjór er kominn í skipið vinna við björgun

að byrja að dæla sjó úr endurbætur við Listasafnið á Akureyri kosta átta hundruð og fjörutíu milljónir króna en ekki fjögur hundruð og fimmtíu eins og fyrst stóð til lektor líkir framúrkeyrslu opinberra framkvæmda við náttúrulögmál og segir hana óboðlega fyrir skattgreiðendur nýlegar rannsóknir fræðimanna við Háskólann í Reykjavík benda til að níu af hverjum tíu stærri opinberum framkvæmdum fari fram úr kostnaðaráætlun bæði hjá ríki og sveitarfélögum þó að umræðan eigi til að einskorðast við eina framkvæmd hverju sinni þá eru braggar víðar en í Nauthólsvík í skýrslu um endurbætur á Listasafninu á Akureyri síðan í september sést að áætlaður kostnaður við framkvæmdirnar hefur nær tvöfaldast síðan í fyrra þá var gert ráð fyrir fjögur hundruð fjörutíu og fimm milljónum í verkið talan hækkaði jafnt og þétt og nú hljóðar áætlunin upp á átta hundruð þrjátíu og fimm

milljónir með búnaði þrjú hundruð og níutíu milljónum meira en áætlað var forsvarsmenn Akureyrarbæjar og Listasafnsins hafa sagt þetta skýrast af breytingum frá upprunalegum áætlunum og ýmsum viðbótum sérfræðingur hjá h r segir það nánast náttúrulögmál að svona framkvæmdir fari fram úr áætlun það sé engu að síður óboðlegt fyrir almenning við teljum að

því að hér vanti stjórnsýslu

að taka á undirbúningi meta áhættu

óvissu og aðra hluti sem þarf að athuga áður en

af stað að eyða skattfé síðustu tölur sem fengust um endurbætur á sundlaug Akureyrar eru ársgamlar og voru þá fjögur hundruð og tíu milljónir upphaflega var verðmiðinn tvö hundruð og sjötíu milljónir en eins og svo oft áður var ákveðið að bæta við og breyta á framkvæmdatímanum sem er

ekki lokið en þetta er ekkert nýtt tvö þúsund og þrjú átti Menningarhúsið Hof að kosta einn komma tvo

milljarða eitt komma níu milljarða á verðlagi ársins tvö þúsund og tíu eftir miklar tafir eitt efnahagshrun og breytingar á húsinu endaði Hof á að kosta rúman þrjá og hálfan milljarð þegar það loks var opnað

meira en einum og hálfum milljarði dýrara en áætlað var

Vaðlaheiðargöngum sem átti fyrst að opna tvö þúsund og sextán og kosta átta komma sjö milljarða eftir mikla og ófyrirséða erfiðleika á að opna göngin í lok þessa árs og þau kosta hátt í átján

milljarða húsnæðismálin eru stór lykill að komandi kjaraviðræðum og hluti af lausninni segir forseti a s í hann og aðrir fulltrúar launþega atvinnurekenda

sveitarfélaga og ríkisstjórnarinnar hittust á fundi í ráðherrabústaðnum síðdegis

og svo húsnæðismálin þetta var mjög góður fundur við vorum að fara yfir verkefni sem stjórnvöld hafa verið að vinna allt þetta ár sem miðar að því í raun og veru að aðilar komi sér saman um ákveðinn grunn grunnupplýsingar um hver launaþróun hefur verið hver þróun ráðstöfunartekna hefur verið þróun skatta

þessari vinnu var vel tekið og við ætlum að halda henni áfram núna í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins og forsvarsmenn sveitarfélaga og hins vegar tókum við umræðu um stöðu húsnæðismála og við

ákváðum það í lok þessa fundar að næsti fundur myndi fjalla um húsnæðismál fyrst og fremst stóru lausnirnar verða ekki til

svona fundum

sem var alveg greinilegt á þessum

og stór lykill að því sem koma skal eru húsnæðismálin en kjaraviðræðurnar sjálfar gerði þessi fundur eitthvað fyrir þær sko kjaraviðræðurnar verða flóknar og það eru margir bitar sem þurfa að raðast í það púsl og hérna á þessum fundi var tæpt á nokkrum við leggjum að sjálfsögðu áherslu á það að húsnæðismálin verði hluti af lausn í tengslum við kjarasamninga við eigum líka eftir að ræða betur

skattamálin

hérna á brotastarfsemi á vinnumarkaði þannig að það er alveg af nógu að taka en að sjálfsögðu var tæpt á nokkrum af þeim bitum sem þurfa raðast í þetta púsl hverju skilaði þessi fundur ef ég ætti að draga einhvern einn þátt út þá er það þessi samhljómur sem ríkir varðandi húsnæðismálin það kom fram á fundinum að það ríkir

á hluta markaðarins og við leysum hana sjáðu eins og við höfum alltaf leyst hana með því byggja meira og það er það sem aðilar

vinnumarkaðarins þurfa að beita sér fyrir ásamt stjórnvöldum bæði ríkisvaldinu og sveitarfélögum forstjóri Vinnumálastofnunar segir að stofnunin þurfi hátt í tvö hundruð milljóna aukafjárveitingu til að stytta biðlista eftir atvinnuúrræði fyrir fólk með skerta starfsgetu um átta hundruð nýta sér úrræðið í dag Vinnumálastofnun rekur sérstakt verkefni sem er ætlað að auka möguleika fólks með skerta starfsgetu til að ráða sig í vinnu

á almennum vinnumarkaði framlag stofnunarinnar felur í sér endurgreiðslu á launakostnaði fyrirtækja Gissur Pétursson forstjóri Vinnumálastofnunar segir verkefnið mikilvægt til að auka atvinnuþátttöku öryrkja bæði er þetta þetta fólk sem

er með skerta starfsgetu út af veikindum eða meðfædda skerðingu en en þetta er gríðarlega mikilvægt í því að nota vinnustaðinn

sem eins konar

fólk sem þarf að komast betur á lappirnar eru margir að nýta sér þetta úrræði í dag já við erum með núna gilda um átta hundruð samninga og ég held ég megi segja að það séu vel á þriðja hundrað sem bíða eftir

tækifæri af þessu tagi stofnunin hefur sett níu hundruð milljónir í verkefnið á þessu ári en

Gissur segir þörf á frekara fjármagni til að hægt sé að stytta biðlista núna eins og sakir standa vantar okkur í kringum hundrað og sjötíu milljónir til þess að eiga fyrir fjárhagsramma þessa árs hefur þú haft samband við ráðherra út af þessu já við erum að reyna að ýta á alla alla takka sem við kunnum til þess að fá

með þessum hætti út á vinnumarkaðinn lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og sérsveit ríkislögreglustjóra handtóku í dag mann sem veittist að fjórtán ára gömlum dreng í Mjóddinni í dag hann ógnaði drengnum og hafði af honum síma talið er að maðurinn hafi verið í annarlegu ástandi sameinuðu þjóðunum bárust sextíu og fjögur ásakanir um kynferðislega áreitni eða ofbeldi starfsmanna samtakanna eða

samstarfsfólks á þriggja mánaða tímabili frá byrjun árs hafa hundrað áttatíu og átta tilkynningar borist um kynferðisbrot innan samtakanna talsmaður aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna greindi frá þessu á fundi með fréttamönnum í New York

þessi sextíu og fjögur tilvik voru tilkynnt frá fyrsta júlí til þrítugasta september

frá áramótum eru þau orðin hundrað áttatíu og átta upplýst er um fjölda kynferðisbrota sem tilkynnt eru á þriggja mánaða fresti en það er hluti af stefnu Sameinuðu þjóðanna

að berjast gegn kynferðisofbeldi innan samtakanna hún var innleidd tvö þúsund og sautján sama ár og upp komst að yfir eitt hundrað friðargæsluliðar á vegum Sameinuðu þjóðanna hefðu starfrækt

á Haítí yfir tíu ára tímabil fagleg aðstoð við börn sem missa foreldra er ónóg og tilviljunarkennd hér á landi og þau verða oft út undan eða gleymast brestir hafa verið í löggjöf um vernd og rétt barnanna nýtt lagafrumvarp til að bæta stöðu þeirra er í bígerð Sigrún Júlíusdóttir og Gunnjóna Una Guðmundsdóttir hafa gert nokkrar rannsóknir á stöðu barna við andlát foreldris niðurstöðurnar sýna að ekki er lagt mat á þörf þeirra fyrir þjónustu fagleg aðstoð til þeirra er ekki nægjanleg horft er fram hjá þörfum þeirra og þau eru afskipt heilbrigðisstarfsfólk er of störfum hlaðið og brestir eru í löggjöf um rétt þeirra við veikindi foreldra gera má ráð fyrir að sextíu og fimm börn missi foreldri á hverju ári missirinn setur oft af stað enn frekari breytingar á högum þetta getur valdið þeim kvíða og sálrænum erfiðleikum í framtíðinni ef til dæmis sjö ára barn fær lítið að vita um veikindi móður sinnar gæti það búið til eigin skýringar þegar við erum börn þá erum við svo þá búum við okkur til alls konar skýringar á því sem hefur gerst kannski höldum við að við höfum verið svo óþæg að mamma sé veik þess vegna eða veikindin séu

smitandi börnin ættu að fá á spítalanum þjónustu við hæfi það gerist það er í rauninni það sem við viljum hafa þetta við viljum hafa þetta alltaf anna Rós segir að það verði að tala við börnin prestar og félagsráðgjafar hafi reynt að sinna því en það hafi verið frekar í nágrannalöndunum séu lög sem gera heilbrigðisstarfsfólki skylt að gæta að hag barns þegar foreldri þess veikist það vantar samræmt verklag milli stofnana sem hafa með börn að gera milli sjúkrahúsa

milli skóla leikskóla velferðarþjónustu það þarf að samræma þetta verklag og og og gæta þess að börnin verði ekki út undan fljótlega verður lagt fram á Alþingi frumvarp til laga sem tryggja á börnum sem

hafa foreldri betri þjónustu íslenska tekur þátt í heimsmeistaramóti í matreiðslu í Lúxemborg síðar í þessum mánuði mótið er haldið á fjögurra ára fresti og þar mæta færustu kokkar heims og keppa í tveimur greinum köldu borði annars vegar og heitum réttum hins vegar á síðasta móti nældi íslenska liðið í gull síðasta æfing fór fram í dag og voru þessar

er skipað tíu Ylfa Helgadóttir er þjálfari og Jóhannes s Jóhannesson er aðstoðarþjálfari mikil áhersla er lögð á sérvalið sígilt íslenskt hráefni þar sem íslenskur þorskur lamb og skyr verða í aðalhlutverkum

þá að veðri áfram er útlit fyrir hvassa austanátt víða á landinu og rigningu sunnan og

hríð á fjallvegum í nótt dregur smám saman úr vindi á morgun og hlýnar en áfram rigning í flestum landshlutum Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur

fer með veðurfregnir að loknum íþróttum og þá er komið að því að sjá það helsta sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður með í íþróttafréttum hér úrvalsdeildarliðin voru heppin þegar dregið var í sextán liða úrslit bikarkeppninnar í körfubolta í dag karlalið k r dróst á móti

b liði k r hún var hársbreidd frá verðlaunum í stökki á h m um helgina er sagður langt kominn í viðræðum um að taka við þjálfun AC Milan á Ítalíu þetta og fleira í íþróttum hér á eftir

frumkvæðið að viðræðum um kaup á félaginu síðastliðið á föstudagskvöld hann telur ekki að WOW

hefði orðið gjaldþrota útlit er fyrir bestu kjörsókn í áratugi í þingkosningunum í Bandaríkjunum langar biðraðir höfðu myndast þegar kjörstaðir voru opnaðir í morgun mikill sjór er kominn í flutningaskipið sem strandaði í Helguvík á dögunum óttast er að það geti sokkið listasafnið á Akureyri kostar nær

tvöfalt meira en áætlað var í fyrra átta hundruð og fjörutíu milljónir en ekki fjögur hundruð og fimmtíu talið er að níu af hverjum tíu opinberum framkvæmdum fari fram úr kostnaðaráætlun á þriðja hundrað eru á biðlista hjá Vinnumálastofnun eftir atvinnuúrræði fyrir fólk með skerta starfsgetu forstjóri stofnunarinnar segir þörf á frekari fjárveitingu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 með meðal annars umfjöllun um kosningarnar í Bandaríkjunum og svo í tíufréttum en nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv punktur is við